Buldoser ko masiŋaaji mawɗi, ɗeppinɗi, mbaɗɗi pine mawɗe no feewi. Nafata ko ɗibbude leydi e helde huunde, lekkuule, fonndita huunde haa fota. Nibba kadi haa ɗibbo.